<hesitation> punna anu ia <hesitation> nu paka sannang a toh <hesitation> lohe iya punna nu pakasannang atoh, lohe ia, punna anu toh, bangsa anu, <hesitation> nu ri kanrea, <hesitation> injo paka sannnang injo todo, ka punna tala nganreki tala sannang ki pasti kapakreang ki tarrusu toh, jari harus mentokki anu riek-riek mentodo <hesitation> nganre paki jari punna anu <hesitation> bangsa anu, nakke <hesitation> akgolo a injo punna golok iya andana ja angkua allo-alloa bangngi-bangi a futsal, a injo <hesitation> tala anu to <hesitation> nu sannang kalia a kusakrik punna golok a <hesitation> olahraga toh, pansuluk songo, jari anu todo <hesitation> a volly iya injo volly a todo injo kungai todo, <hesitation> bulu tangkis kungai todo, a takkro biasa rikampong kungai todo, <hesitation> apa pi injo, <hesitation> bulutangkis a tenis meja a injo kungai todo injo, jari <hesitation> anu to anu pole <hesitation> apa <hesitation> punna sitte anua toh <hesitation> <hesitation> bijayya a injo punna sitte ki bijayya kare intua apalagi punna malling maki tala sitte, o sannang kalia ki, apalagi punna <hesitation> lereki battu anu to ri ballak, <hesitation> rikampong a, battuki merantau A na sitteki bijayya, bija ngasek tutoayya, <hesitation> injo, <noise> sannang ki injo pasti, ka punna ka punna ri anu ki toh punna sikalerei ki toh, tala ngissekki sitte, tala ngissekki sipakbicara, ngisse jki sipakbicara mingka anu to sakra ji ri langngere, <hesitation> injo sannang ki ri sakring punna sitte lansgung ki iya jari lohe paka sannnang a nakke, <hesitation> pakunnjo mintodo injo.